La pahqanik nriq'ar wi wila pa' k'uxb'al wa'ak ti kitoo' reh chiwii' k'ieh awaansil han niq'or ro'na q'iij wila cha k'ih wach qa' taqee' wi nawaja ruu' janaj ahkuun nriq'aram koon aweh janaj lok' qa' taqee' kiroo nab'an xare' kore'eet la'koon janaj naq ar la'koon qate't qamama' qanooya qatuut taqee' qataat xwii' kaansil y tah kamaj xi'oo kuu' janaj ahkuun keh nkik'ux naq qa' taqee' <hesitation> chilnaq reh qatuut ak'al qa' taqee' chilnapan kik'achariik y tah naq te' kib'aqel ja'ar entonces kiroo naq tii cha nqak'ux je' tii naak tii qaq'aram junpach tii cha la ichaaj taqee' reh chiye' cha tz'oo' qaansil